Se ti gh'æ ægua pura, a bogge a çento graddi ma no gh'emmo solo ægua, gh'emmo ascì do sâ ch'o fa boggî l'ægua a ciù de çento graddi. Se ti væ sciù pe-i bricchi, a prescion atmosferica a l'é ciù bassa. L'é pe quello che l'ægua a bogge primma de çento graddi. Ciù in sciù ti væ, ciù bassa a l'é a prescion, meno graddi de temperatua ghe veu be boggî l'ægua.